Embwa ne ne isolo indayi noli nayo hango. Ikhukhonyanga khumanya niva mundu ali ilwanyi. Niva amwifi ali ilwanyi. Ikhukhonyanga khumanya lwa lisamanga namanya omundu amuvu ali ilwanyi. Nomba shindu shivi shilekholekhana ilwanyi lwo omalanga ovula imbwa ni isamanga omala onyala kwelishindu shili ilwanyi. Shilekholekhananga imbwa ni inyama no ni isolo indayi nomenyere naye ango wuwo. Khuyanze yimbwa shichifa ikho aletanga shindi shivetsa shikholekhanga ilwanyi.